Eiwe omanyire entwiiga, murutooto ne'bagyetta batta, <hesitation> neyimukya ebikya, neyimukya ebikya, ne bigara hansi, neyongera neyimukya ebikya ne'bigara ayiguru. <hesitation> Nukwo gwabaire ogwo kubanza kurora ekisoro ekye, chikansemeza, kasoro karungi kazooka kurungi. <hesitation>